ذات مرة، في أثناء إحدى العواصف، جُرفت سفينة غامضة إلى الشاطئ. أهل القرية تجمعوا حولها وهم مستغربين من شكلها القديم والمخيف. لما دخلوا السفينة، اكتشفوا إنها مليانة كنوز وأشياء غريبة. لكن مع الوقت، بدوا يلاحظون أشياء غريبة تصير في القرية، وكأن السفينة جابت معاها لعنة. قرروا يردون السفينة للبحر، وبعد ما سووا هالشي، رجعت الأمور طبي- لطبيعتها في القرية.